Clompianii ada ishian biria ishinii inama bere sun jirr sadii kabila sadiit wotdarame aftican kessjirt spanish amine tadibine chechereko hagarinen kajirtie dumii won dibii taa ishian woni regions teacher kabdie karebiani percefic orinokoa amazoni andani insulo region yeden yote ishianii wom ishia kabd ishine wom akii muzikiati iyo ada ishia kabdie